بالنسبالي <hesitation> والله بفضل البحر على الجبال أحب البحر لأنه يعطي شعور بالهدوء والاسترخاء وكمان أحب أستمتع بالسباحة والرمل الأجواء البحرية تكون ممتعة ومليانه نشاط بتخليني أقضي وقت مع العائلة والأصدقاء مرة حلوة كمان أحب أسمع صوت الأمواج ونسيم البحر يخلي قلبي مرتاح